Akil na gi hafidh uwo ligo ina gi dafi kila mara, wu kan akil de ab nei, ne gi kutu fi kalaja au fridge kalam kede ma karab

Na am, kaharaba fi kariya fi, lakin ma anas kul endis fi jua tomon

Ana hibu lebis gumas al kanzu al abiya al nedif al ,makuwa kwesi ya ana hibu lebisi to

Alama al gi weri dalil ta huzun fi gil ta azol, wusa, wuusa to bi agder kun ma koromus, gai me singa, gai bises jede, wede alama ta huzun fogo azol, wusa to jede gi weri alama ta huzun ma gai baari ya rabbi

Kweis zaidi kwesi zaidi ta alim mustakbal fi fi ummah kede kun gaaruf kalam alsunu algi fi kwesi zaidi taalim umon kede umon aaruf .

Fu ustu anas al te usra de kan fi al kalas agrara uwo zidu garaya ilim to ruwa foo, wagderi wendi mali, ajuwa dafa gurush na anas taanin al agara maa de o kaman aju akwana al fi foo kede gi juru ida ta akwana al fi tee.

Yal bana geeru, mon gurua fi salah, kala mon logo taalim, mon logo kidima, wadin guso kidima, omon gijibu riziki fi bee, baada logo taalim naade, de muhimu

Aii ke, raisi abidu tijara fi umma tai, ummati tena, ah abidu tijara, raisi, ne gi abidu me sokolin tena te youm kul in jede, mh ne gi abidu

Ayan ta tifoudi wede, fi umma, mara ketir gi sabab uwo fi sika al wai akul akil al nigitu seme ma, tineni asurub moyo al waskan al gi ben je kan nedif

Mama al sakar fi umur wasiya al ana agideri wedi na uwo, kede uwo kafir seyiseyi de weledu wara badu warabadu, deya wasiya al seme bi awun, bi awun uwo. Lakin kan uwo weledu wara badu warabadu, eeee, tegil de gi ja jaa, na uwo. Yalaa de gi ja kalabutu ras to laadi uwo bi aju ma.

Wede ayan al gidoru fi lobu, wu ina bi abusu uwo fi teriga ta ayin gali, ina ma gurua rudu azol ab ayan kun fi ustu ina bila wedi uwo di mustashta, wu kaman aju kede uwo abidu ligo dawa guam bada kashfi gal uwo ayan

Masakil al an gi ayin fi bana mon gi sakil, fi, musu ,maisha tomon ma be ya gi jib nomon mashakil

Yaal aju kede kutu omon num tete katimba kalam booda kan jaja adi omon ya gijib ayan te malaria de, wu koomon dakal fi juwa bedir, kamani dirisa aju kede sidu bediri ma baabu

Ana ja ligo raha millan zaidi fi sana ta elf tinin wu tisa tariki ashara shar ashara ,sokol jib nana raha naade, naade kun awel mara al ana gi joju kariya tai taulan

Ayike banaa aju kede ruwa fi madrasa mastajabu. Umm banaa aju ke ruwa fi madrasa seiseide seiseide Kalam de taalim. Madrasa teina ya school teina ta min zaman. Asesede Kan uwo mis naade madrasa aju uwo ruwa wede mafimafi ma lazima.

Taalim gi kefif kalama milani, wayi gi dusman ma kesim. Tinen gi kutu ajol gi arufu kalama ketir, al faa kede uwo arufu. Talata, gi kutu ajol gi kun tahadhar ma kalama al batal, al gi jibu mushkila, awu shakil fi kariya.

Ana mara ketir gi akul mara geri aruba fi youm, kalam min saba ana gi akul, saa te futar jede ana gi akul, min naari jede bada dhuhuri ana gi akul ,wu lasiya jede fi sokol al ana gi akul sia, dukur filel jan gi kati kalas ana gi akul, geri mara aruba fi youm

Ana bi rudu kalam music gi kun de talente, talenti ab te kutu ke ta al ya ita agder soo, te gi rua guna ligo fi, gi kun bes fi talent taki, min ta ta ligo fi batna ta mama taki, de ya ana gi rudu music

Ah sirikali ama hakuma kaman soo bidi fi doura ta taalim fi kariya yaa kaman na kutu bidii fi kariya keena ayinu, na taaya fi nizam al hakuma jib fi taalim.

Ma taalim kutu akwana al agara min gi soo kidima mon akwana al agara de gi saadu badum tomon me lim badu akwana al agara de mon gi saadu akwana al endi ma

Ai ke usra tai ligo gus ta taalim, mh fi umma faida, nigitu ina kubarin , nigitu ina kubarin ne muta alimin, nigitu kubarin usra tai kariya tai kamani rua jede alhamdulillah Uwo endi taalim al uwo fogo wu al uwo gi soo dukuru ita gi ayin, ehh, woruf taalim eh ase usra tai weeh, ligo faida fi umma, nigitu omoni, omon kubarin te sunu, wadin de ya nabakyala, eh eh kebir te nusuwan mariya tai fi be, bana dole de mon fi kalam al mon gi soo ai

Ayi ana feker banaa kede ruwa fi madrasa kede umon ligo ilim sawa ma welee Kalam banaa kaman gi nafa banaa bukra ya bi Kun Nas mama ta bele wede aju Mon endis ilim Al umon bi raba moo yal toumon .

Tesa badu ta wele ma bana, awu rujal ma nusuwan, al bara ta joozu, logo anas ruwa pima umon mma. Dukur kaman aaa, fisokol de fi sherekeya fi sokolin ta matumizi ja mus de anas al gisherekeya fogo. Dukur al kebir ya zina, ya gi setetu ayan.

Kubarini legetu uwo fi umma ma teriga tinin fi kubarin ab ,gen bediri legetu omon fi ishma al omon endis ma mali tomon wu gi kubarin al legetu uwo ligo anas bada kura

Ayan ta dudu ta kura wede gi kun bakan al wasakan, bakan al ma nedifu ya dudu gi kun fogo al gi dakal fi kura ,aju bakan al kan ma nedifu kede eh lesu kwesi bakan kutu fogo moyo, kubu dawa ya ayan de bi tala

Waskan fi kila be, aju anas gi afta lufura, al gi kubu fogo waskan, ama kan waskan al ja ta nasi kavera, nylon, wede nas plastic wede aju gi limu fi korton ama boxi ama fi sokol tan, kan kalas dukur wede gi haragu, gi haragu uwo gi kun kwesi, waskan tanin aju kan fi lufura kubu fogo waskan al gi sofun kalam nei na lakin waskana tan al ta haragu kaman bes aju gi haragu

Riyad, riyada Kalam muhimu sei sei sei de wede wai min teriga afadhal te zidu gudra fi gildu ta ragi ja uwo gi rua uwo gi ajusi, riyada masi ma anas ,soo kefin mata gai bakan wai, masi masi, kan ta endi gari te gi sugu gari ajila wede ta gi sugu, kan te eh masi masi, zaidi masi ma riyada ta gildu, dukuru ne na in jede fi ummati tena ja Nubi sala, saala kan ta kazana sala de, uwo bara jede de riyada te killa youm mara kamsa gi gowu rujal tena, eh ah ajusi tena ta nubi